Greenhouse kam e ɗon mari nafuuji ɗuuɗɗi arande e ɗum woɗɗina pilki, e ɓaawo ɗon, e ɗum waɗa régulatin foo’ol e peewol.